في يوم قطة فضولية لقيت سلسلة سحرية، أول ما لمستها قدرت إن هيه تتكلم مع الناس وتطير. لكن السلسلة دية كانت فيها سر قديم والقطة ابتدت تعرف إن فيه قوى تانية عايزة السلسلة دية، وهي قررت إن هي تحميها وده كان تحدي كبير بالنسبالها ونجحت فيه.